A ie 'na manera dë di: prima pensa e pöi parla, tante volte a capita suvens ël cuntrari. Ël pensé mi lu vëdu ën la testa, ënt ël servel e ël linguage a mi a m'zmìa vëdilu ënvece s'la punta d'la lenga, cuindi ën la buca e tante volte la lenga a taca a bugiese prima che ël servel al abia bütà ën funsiun la manera d'pensé e cume pensé